Ehe! kumbukumbu yamteke naishukuru sana. Maana nikwaho mteke mmane akadoa unga, ngano, adowa mchee anika visufuria na mavutaa nembikha viandazi, nembika skonzi, nembika ubwabwa. Basi kumbukumbu hiyo nitenda mimi yaani mpaka hivi sasa namanya kwembika nashukuru ma, nae akanifundisha mambo mengii. Akatenda doa huo unga ngano ulolombike skonzi, nembika nawezwangu. Lua mchele uwembike, nembika na wenzwangu, mpaka bada nea akanika unga, navugha nawenzwangu. Basi vitenda vitenda hivo hivo mpaka napata makamo naolaha kumbika kila kitu, sasa nembika lakini nashukuru.